Da sola a spassoia a no fa ninte, se no ti â piggi inte man a no spassa pròprio ninte. Aloa ti â piggi inte man e ti passi a parte con e busche de paggia ò de plastica in sciô pavimento e ti strasciñi, ti strasciñi a rumenta.